Lotukhanga newenya okhutekha osave amakhono nekhandi shokhulia shino nishihunyire shokhulia shindi onyala okhutekha neshikona shakhakona nishi hunya shakhahunya shirio notukha nolia nonyola olalwalanga shichira inda yiyo ila <hesitation> yitsa okhuva imbi inda yiyo nilimbi nishokhulia kalolekha neshokhulia shova nolire esho shokhulia shova nolire esho shivetsanga nishili eshivi shichira okhulondokhana shokhulia shilia nolire neshivi shokhwononire inda yiyo nekhandi shokhulia shino shive nende <hesitation> ithanza indayi tekha shokhulia shino isi ileshe okhukwamo ta tekha shokhulia shino nofunikha wakhafunikha nofunishe niwakishie eshindu shofunishe shino neshilafu shichira <hesitation> isa yindi onyala okhuvukula uhiniyetsa hasi yaha shoyenjere ovulayi tawe nofunikha nekhane ofunisharamo ovucha ovuchafu nekalali amalayi tawe henga shokhulia shino ohenje ofunishe ovulayi vwene mbu shokhulia shino shiri ovulayi vwene nende esahani yetsitsanga okhudunikha hino ili sawa shichira okhulondokhana mbu eshokhulia shenyekhanga notekha shokhulia shive eshilafu khandi shive eshisafi okhulondokhana inda yiyo lotukha nolia shokhulia shino shive shokhulia eshili <hesitation> atsami. Shichira eshokhulia shino shilembe ovulayi vwene onyala okhulia niwihulira shichira shokhulia neshilayi nowatekhatsa shokhulia shindi lano oteshere tsisi tsikwiremo otukha okhukavira avana tsisi tsi tsilolokha khumesa nekhandi tsilali tsindayi ta shichira witsa okhulola isi ikwire mushokhulia shino hesie omwana ta olola uuh nomba notombola neshisala nomba nolutere neshitere sheneshi shosavire ta olatombola neshitere wetsa okhuvukula omwana uyu witsa okhuchira omwana yetse okhuchaka okhunyalala omwana niyakhachaka okhunyalala likalolekha iwe eshitere shino shovere nosavire ta yiwe ovukulanga shokhulia no notonga notonga mushokhulia shomwana mbu lakha ekhombekho endi nana endole mbu neshilayi neshitere shino shosavire ta khandi kalali amalayi ta shichira kenyekhanga eshitere shino osave munjira endayi yene shokhulia shino okasie munjira yene nuwakhakasis munjira indayi yene nomwene omanyatsa tawe <hesitation> shokhulia shino lano shakhaya munjira indayi lano esafie avana vanje vano valie shokhulia shino shokhulia shino shichira ingasie ovulayi vwene shishili shichafu ta shokhulia shino neshisafi ndenyanga okhuheresia avana wanje vakhole shina varumishire ne novukula shokhulia shokhulia oteshere ovuvi mana iwe ovukule shokhulia shenesho shoteshere ovulayi tawe oheresinjia avana kata noheresia omwana alakhuvolera mama lero shokhulia shino shoteshere ovulayi ne niwe omwene huva noteshere shokhulia shenesho tekha shokhulia munjira indayi moheresie avana vovo. Vana valakhuvolira mama lero oteshere shokhulia munjira inda indayi lakini noteshere shokhulia munjira imbi omwana alolatsa <hesitation> lero mama huno ateshere shokhulia munjira imbi indayi tawe likenykhanga oteshe munjira indayi yene shokhulia mana avana vovo nivakhalia nivakhwitsomia vavola ai mama lero ateshere ovulayi nisho eshindu shava khuvolanga shivalanganga mbu ovusafi ovusafi vuruliranga khushifulia shifulia khandi orute ovulayi olavukulatsa eshifulia noparapasiatsa amakhono noparapasiakho mbu otsitsanga okhurakhu ta kata nili ichai hino novukulatsa eshokhulia shino oparapasinjiatsa noparapasia shokhulia nolarerekhu ovulayi ta khandi shivetsanga eshilayi tawe wosie eshifulia munjira indayi yene mofunishe munjira indayi yene shokhulia notukha nowa <hesitation> norakhu nohulira shili shilahi shene orio muno.